Pi cunsirvari li patati è necessariu, prima di tuttu, tinìrili luntani di li raggi dû suli e dintra a 'n ambienti asciuttu, picchì li raggi dû suli fannu crìsciri li germogghi, ca nun sunnu boni di manciari e ponnu puru addivintari tòssici. Si stannu dintra a 'n ambienti ùmidu, ponnu puru imputridiri, divintari moddi, cu un malu ciàuru e culuri, e fari mali, oltri a èssiri di sapuri laidiu. Iu, pirsunalmenti, quannu accattu li patati prifirisciu dàrici na lavata cu l’acqua fridda e lu bicarbunatu, accussì m’assicuru di livari la terra e l’àutri sustanzi dannusi ca forsi pigghiaru duranti la cunservazioni, lu trasportu, o la vìnnita ô negoziu.